سپي اکثره له انسانانو سره ډېر تعامل کوي. پیشوګانې له طبیعت سره یو څه خپلواکه وي. سپي عموماً روزل کېږي؛ خو پیشو ډېر خپلواکه چلند لري. د دوی د خوښې، مینې ښودلو، او اړیکو طریقه توپیر لري. سپي هڅه کوي مهربانه واوسي، خو پیشوګانې کله کله بې‌پروا وي.